मोके त उइसे तमान जानबरनसे डर लगत हए, जैसि कि गैडा, हथिया, बघटा और भलुवा । सबसे डर त लगत हए, पर जाधा साँपसे डर लागत हए । अगर बिषबालो साँप डसदै तओ आदमीके बचन मुस्किल हुइजात हए। तबही साँपसे गजब डर लगत हए । ऐसि बिछी फिर गजब बिषीली होतहएँ । बिछीको कटो गजब पिरात हए । बिछीक टाङ देखके उइसि डरौनो लगत हए । बघटा फिर डरौनो दिखात हए । बघटाको चिलो मुँह देखके उइसि डर लगत हए । बखटा गजब रिसालु जानबर होतहए । बखटा अदबदाएके आदमिक घेँटए पकडत हए । नएँ मरहए, नएँ छोडत हए । गजब दोखि होतहए बघटा । सिर्रानो कुत्ता फिर डरौनो दिखात होतहए ।